أفضل موسيقى الموسيقى العصرية، لإنها تعكس التغييرات الثقافية والمشاعر الحديثة وتعطيك طاقة وتخليك تعيش اللحظة، لكن الموسيقى الكلاسيكية فيها طبع خاص وجميل خاصة لما تبي تهدا.